Maja kuragaga banda sugu duyufara abunga sur tan uʒayu tuda yalgaju buri bari kiya lari sibiti guda tuche da uʒalya uʒaiku yara guri sukuku kujara li uʒayu kuja tuda mai yi tasiya kuʒugu viya multhu ya huɗa ulari suku nada saiki kumai bari kiya kuba lari sibite kunda labada suga atuda ga ʒaʒabi uʒayu maja nda ulubada ʒaʒabi uʒayu nada nada kuʒuʒu kilugasari kiyu guri lapiyar uʒayu thur duyu guri di kura huɗa mulda kichagabe dumul kowa asibite yu bathuka kuba hadi bisaga sundu doctoryari chirda galaugu duja aʒani kuja chirda manja koba yiragu yalari sibiti ma koba kura ragu gakuba ra mul unur chichi jan gargajiya kenan anu igumur guwa ga mul unur chichi dugu bathuka gu lapiya uʒagu ga ʒagnu kuʒugu maja koba yisu ga mal guyi alari sibite gagwadarri asibiti tsu gaskiya takasun diyu bathuka suni undiyu baskik basuka chu ndugu basuka giri ga bula lapiryar uʒagu lagorun kuku dugu bathuka guri lapiyari uʒagu ga tasiya kugugu ama manage mayi nagu alari asibiti mal kiyi ga kuba lari kuku. Ga gogodari dumasu gara miliya nagara undugu bathukara muliya dachi madugu guri hapiyari uʒagu ya doctor jangu aʒamsu dum doctor aʒan thur kawal di bisaga kuʒugu unur uʒagu ina multhur ga kuʒupu du mduku anan pan kuʒufu du mduku anan pan du mdugu aman kuma laturi bʒuri kuʒufu aiyi mdgeke kuma naga bahaka ga dulnayi to kuʒugu aiyi kura raja dija tarang gara dulba ara mduwanyi magu adulba kuma ga tasiya kuku bati dagara thur dagara nagu dau nagugu kura duba laturi bʒuri nagu hya luba kam yara hukuʒugu naguguri lapiya kura uʒagu lapiyama kurai nagu guri ku unuri gargajama gaʒubu sun ɗuɗu achirun burgamiliya kuʒugama nagu aguri soboɗa kugugu gargaja mduwanyi tsu uwanyi tsu unu nasara lagudi dugu bathuka lapiyakurda jandiya aʒubudu ga muliya.